הוא פאלחקיקה מיתל אלעאב אלוידיאו נקדרו נעתאברו מהן אחד אשכאל אלפני חית פיהום בזאף דיאל אלחואיג’ בחאל אלתעביר אלאעב’ד’אע’י, כאתחס אנهو כאין אע’ד’אע’ פהאד אלעאב ו כאינה וחד אלתג’ריבה תפעוליה לאנאס אללי כאילעבוהם, וחד אלסרד דיאל אלקסס בחד אלטריקה זוינה, ו חתה אלתכניקות ו אלתתויר מאשאאללה, דאק אלשי פיה בזאף דיאל אלאפקאר.